اول حاجة بنغسل الرز كويس جدا و بعد كده بنحط اي مادة دهنية سواء كانت زبدة او زيت و بنحط فيها الرز و بنقلبه كويس جدا و بعد كده بنحط مياه مغلية ارتفاعها اعلى من ارتفاع الرز بسنتي او اقل من سنتي حاجة بسيطة و اول ما المياه تبدأ تقل من الرز بنقلل النار و نسيبه يستوي